ഹേല്ലോ സോമ, ജന് രമ പഥിരുന്ദുല। ജന് ഇത്തേ ഐന ജഗലഗു šഅമേ ക്ēനര കോലു മല്തന। ജനു ഉദ്ദേšഅ പുരക വദു മല്തന അത്തു। അന്ദ ഏന്ന പഥിര്ന ബുക വര്തനേര്ദി നിക്കു ബരി ബേനേ അത്തന്ദു। ദമ്മയ, šഅമിസല। ഏന്കു നിന്ന ഫ്രിഏന്ദ്ശിപു ബരി മുക്യ വതന। അന്ചദു, ജനു നിന്ന ഫ്രിഏന്ദ്ശിപുനു ഉലിസൌര ബയസുവേ। ജനു ഇ ഗതനിദ ബഗ്ഗേ വിഛര മല്ത। ഭോക, ദുന്ഗു, ഇന്ഛിത്തിന ഥപ്പു, മല്പന്ദിന അന്ച ഗമന, ദിപേ। ദമ്മയ, കോപ മല്പന്ദേ, ഏന്നദ പഥിരു।